He a bboorin nŧaarin bâan ma, a wi ma húri yaa a wee wi bânŧurrinate ngi bâgaana <noise> He a antimbaa jjanga ga a dúniyaa, hi ma húriyaa ugaadi a wi ma ubaŧibaŧile, uma ubaŧibaŧile a bboorin geg, nga a bboorin gyaaŧ, gyaaŧin bindúba go, a suuba, nga a wéntele. Umada to a bdemtir ma, a bboorin nsugte, we ma fana gadu a wima njibati fbangom bâan ma, wi gadu agisíŋ bâan ma fana, wi gadu a wi ma njíbatibâan. Wee tínga antimba a janga meese, unan resi gjif giindi ma uu ggadi a wima unbaŧibaŧile.